Aminahy manokana endrika tsara aminy fitondragna demikrasy satria malalalka daholo ny olombelo tsisy viagejegeja rah ohatra demokrasia marigny firenena araiky